וועלט איך געוויזן פאר די מענטש איך הער אים אויס, אויס און איך פארשטיי. כ'וואלט מיך צו געהערט וואס ער זאגט. און כ'וואלט אים געזאגט. שכח פארן מיך זאגן. און כ'וועל זעהן עפעס צו טון. כ'האב ליב צו הערן פידבעק. אן מ'וועט זעהן אפשר צו מאכן בעסער די עסן. אדער אויפנעמען א נייע קעכער. כ'וואלט געוויזן פאר יענעם אז כ'פארשטיי אים. און נאך געגאנגען נאך דעם, צו וואס ער זאגט איז אמת.